ഇതലിðഉ ഹവമാന ബാരി വൈവിദ്ജമൈഅ വാദിദുഗു പ്രṅത്യര്ദു പ്രṅത്യ ബദലാവന്ദി ഇപുലു। ഉത്തരദ ഹിത് ഇതലിðഉ ഛലിഗാലേദു തിവ്രവദ ഛലിജ ഇപുലു ബോക്ക ഹിമപṭഅദ ലക്ṣഅന്നല ഇപുലു। മദ്ജ ഇതലിðഉ ബേസിഗീദു തപമാന ഉസ്നവാദി ഇപുലു। ദക്ṣഇന ഇതലിðഉ മോദേര്ēതദു ഹവമാന ഇപുലു। കന്ദ ബേസിഗേ ഗാലദു ബിഛദു ബോക്ക ഛലിഗാലേദു ഛലി ഇപുലു। ഭേസിഗേ ഗാലദു മുപ്പത്°ഛ് മുത തപമാന ഏരുനു। വിśഏṣഅവദു ദക്ṣഇന ബഗദ। ഛ്ഹലിഗാലദ ബഗ ഉത്തരദ തിവ്രവദ തമ്പദി ഇപുലു। ദക്ṣഇനദ തുസ്സു തമ്പു ഇപുലു।